هلا والله، ألف مبروك يا الغالي. والله فرحتلك من كل قلبي. تستاهل كل خير، وإن شاء الله حياتك مع <hesitation> عروستك تكون مليانة سعادة وراحة. أتمنى لكم كل التوفيق، وتعيشون في حب وسلام. إذا تحتاج شيء أو حاب- تحت- أو حاب نحتفل مع بعض، أنا موجودة. <noise> مرة ثانية ألف مبروك، وبالتوفيق الدائم. وحياة سعيدة لكم.